Ny biby ziaby zany alongany samy membo aby sy e raha vao ohatra hoe tsy misasa igny fa le tegna hoe <hesitation> hitantsena isan'andro zany a de lambo, lambo alongany zany igny alongany zany efa toetrany sy, de <hesitation> ramanavy.